في أحد الأيام، ضاعت عائلة من الطيور في أثناء موسم الهجرة بينما كانوا يحلقون بعيدًا عن القافلة شعروا بالخوف والقلق لكن الأب قال لهم علينا البقاء معًا وعدم اليأس، بعد البحث وجدوا نهرًا كبيرًا فاتبعوه حتى وصلوا إلى منطقة مألوفة بفضل تعاونهم، اجتمعوا مجددًا مع باقي الطيور وعادوا إلى مسارهم وعادوا إلى مسارهم متعاهدين بعدم الابتعاد.